لازم يكون معنا واحد فاهم في الطب يقدر يعالج أي مرض أو إصابة ممكن تصير لنا في بيئة غريبة مثل المريخ، لازم يكون معنا ميكانيكي هذا الشخص مهم جدا لبناء وتصليح أي آلة أو جهاز ممكن يخرب في المستعمرة، لازم يكون معنا مزارع نحتاج شخص يعرف يزرع في ظروف صعبة عشان نوفر لنا الغزاء لأنفسنا، لازم يكون معنا عالم النفس، المعيشة في مكان بعيد مثل المريخ ممكن تؤثر على نفسية الإنسان.